Be dia be ny karazambolon'olom- olombelona an, fa ny tena fantatra an ananky efatra ny tena mahazatra: ny mavo an, dia maka volontakatra an, dia ny mainty ah, dia ny mena. Fa <hesitation> > arakaraka ny hoe hi- taratry ny masoandro be ve ny volo an, sy arakaraka ny firazanan'ilay olona koa ny mety mampiovaova an'ilay volo, ary ny <hesitation> > taonany. Rehefa antitra izao ilay olona dia lasa misy karazam-bolo hoe fotsy, hoe tena fotsy be na somary volondavenona.